अ टोपी कहले जौ कतेन कतेक पर्कारक इहो टोपी त काही । टोपिया फेरी हमार सबसे बण्ही हमार पेहरसहु एखना ढाका टोपी नेपालम । अ ढाका टोपी फेरी हसइ हमार ओकरमा साथमा हमार भदगउले कहुन । भदगउले टोपी हसइ । हसे भदगउले कारीया टोपी कहुन हसे ओकरमा खुकुरी बेराइली हसइ । हसे अ कथसाइ अ राजा क हसइ टोपि, मुसरमानक टोपी हसइ । हसे हमार चौतरियाक टोपी हसइ । हसे हाफ टोपी कदेउन । हसे कथसाइ लेडिस टोपी फेरी हसइ लेडिस हुनुकर बडहट हसइ याको छोटहट फेरी हसइ टोपी कदेउन आधुनिकरणा भेली भेली टोपिया । हसे अ ओकर साथ मा हमार उ कथसाइ मगर टोपी हसइ, तामाङ टोपी हसइ हसे गुरुङ टोपी फेरी हसइ । अ हसे कथसाइ हमार थारु क टोपी फेरी मुणयाठा फेइ हसइ इहे कहुन इ मुणयाठवा थारु हुन्का पेहरसइ टोपी क रुपमा लेसइ ।